Ore siaren laba-laba te'e tarusen pinter ore ise mamangun topun toan ne ise tamai mai tumotu one tu tumotu sise mokoto ise suane mamiho tu pontoan ne apato pihoan ne te'e ore wawurang kite tarus le hebat riara gampang ise mainuapa tu pihoan wali ne te'e tumutu sise ise tumuli suapa wu suapa baya majadi apa tu pihoan wowawoyan kite su cane te'e one ngo banang to suane tumutu sise makoto te'es suane majadi walene wowawuyan kite talos le kanya topihian ni laba-laba te'e